Allura, chista è na dumanna mpurtanti, pirchì lu prublema di l'affitti nta lu me paisi è un prublema grossu. Ci sunnu città dunni l'affitti sunnu veru esagirati, tipu Milanu, Turinu, Roma e ci ni mittissi tant'autri. Dunni abitu iu nveci ancora ancora l'affitti sunnu, dicemu accussi, a misura d'omu.